El champú pos se gasta pa limpial i eliminal la guarrería i lo greosu del pelu, queandu-lu limpíu i frescu. El champú ayúa a mantenel la saneza del pelu i del cueru cabellúu, i tamién premiti de mantenel un pelu aparenti. I, craru, pos tamién essestin crassis destintas de champús, comu los dela caspa i pa pelu greosu i pa pelu canosu i paque no se caiga... enque si está de cael-si pos no ai champú que valga...